أحسن ذكرى بالنسبة ليا هي كنت نقابل مع صحابي ونلعب معاهم في الحي خاصة وقت تبدء في مع عضلة كنا نعادي وبااااارشة وقت نلعبو في الغميذة وفي الكورة وكان الجو الكلو هكا الكلو براءة الكلو ضحك الكلو مغامرة وبعد اللعبة نتلمو الكلو في دار صحابي ونأكلو حاجة ونشربو الماء ونأكلو الجلاس.